Órganík tsauméang hi tsu atáusók ngíngi, tá xóibú nápo atánta kápe chan ángi ámban létthók áng téi ángi tá. Héngi achanberat tsu túntma áng títrin áng conventional, áng produced áng níngi náng lóta, tá hén ái áng kólthí áháutak é. Mé má áng tárchói átámló chímbó ka, é rannúng laká vén natúr áng téi achanín áng níi lói éng má, é <hesitation> bónlam tílángi natural lóhi áng manglóta. Tsu natural product léng léng hi tsu áhi átóta, é ní nát pesticide áng téi áng manglóla, ló tú rongbe, fertilizers téi áng manglóta. Héngi ái áng kólthá átíháutak áng ní ámi xinkán nítina áng vél téi áng áya éng tíláipó, rannúng nguransá ki vél, é lé díu huit téi áng áy raim tá khamí vang kani ámban téi átóta. E má sé khamí ná ái ngé a impact tíla organic food tí tá xatán átángi, átáín mér tá a beneficial é ma vangin, kechú ámban hí a phú gatí átáude uxat má sé, é aséamna production zóng zóng léi tópi tópi tón a phú léa léin kaxi ápí tón.